اكتر شهر حامي وين نسكن هو جويلية. أكثر شهر فيه النو و لا المطر <hesitation> هو جانفي. واكتر شهر بارد هو ديسمبر.